Mmm. ñajan tá hu u un. anria achí, ini lavadero vichí xanra xa ho lavadero, to xana ta no kaba ni xa naketenria, damajan tu vichí ta xa ini lavadero, ta ña jan kennri tá, kenri fanri jan tannria ta, kuxanri kenria tallar to ho o on. dikuan nrori vichí, ini lavadero naketenri dama ján.